सिरिलंका में मौसम उसन कटी बंधिये जलवायू। होगाईछे और इहां दो मौसम मानसुन होगाईछे। सिरिलंका में दक्षिन और पस्चिमी मानसुन में पूर्वत्तर। मानसुन आवाईछे सिरिलंका के भीतर तापमान में। बदलाव के प्रभावित करेवाला सबसे महतुपुन। कारण उचाई होगाईछे दक्षिन मद्धे पूर्वत। स्रिंखलाओं में तापमान काफी कम रही छे।